أعتقد <hesitation> الاتنين مهمين، بس لو بنختار، السعادة الشخصية تعتبر الأساس. لما الشخص يكون سعيد ومرتاح مع نفسه، بيجدر يساهم بشكل أفضل في المجتمع. يعني إذا كنت مش مرتاح، أو تعبان داخلياً، صعب عليك تفيد الناس من حولك. السعادة الشخصية تعطيك الطاقة والدافع، عشان تكون أفضل في عملك، وفي علاقاتك. وبالوقت نفسه لما تسعى لسعادة الآخرين، وتساهم في المجتمع، تشعر بمكافأة داخلية، وتزيد سعادتك.